أنصحك بتمارين الضغط لتقوية الصدر والذراعين، وتمارين البطن <hesitation> بتركز على تقوية عضلات البطن ممكن بتبدأ بعدد بسيط وتزيد مع الوجت يعني، رفع الأثقال وتمارين الظهر، الجري والمشي السريع يعني بيعزز اللياقة العامة، وتمارين المرونة لزيادة المرونة وتجنب الإصابات.